Karazana pantalan misy zen̈y izy palazo àby io, n̈in̈y viavy malalalaka zay. Avô misy bermioda kôa zen̈y araiky malaza maromaro pôso àby io. Abôkà eo misy pantalan zen̈y araiky misery be in̈y, slimy fivolan̈ana izy.